<noise> Hai moitísimo tempo que non vou ó cine.

<noise> Sempre e cando <hesitation> permitan que os nenos e nenas tamén desfruten de ocio e de xogo e se son, pois, algunhas tarefas pe- curtas e pequenas parécenme ben.

Copla e cantiga <hesitation> referíndonos as medievais? Ou coplas e cantigas en xeral? Porque desas sei moitas e as medievais, pois quen puidera namorala ou algo así.